پاکستان د نولس سوه او اوه څلوېښت کال د هند له وېش وروسته د محمد علی جناح په مشرۍ یو مستقل اسلامي هېواد شو، چې د مسلمانانو د جلا وطن غوښتنې پایله وه. د خپلواکۍ سره سم، پاکستان د کډوالو ستر بحران، اقتصادي ستونزو، او د هند سره د کشمیر پر سر لانجو سره مخ شو.